تحضير كوب شاي سهل، أولا نحتاج شاي وماء وسكر، <hesitation> حط قدرة على النار وصب فيه ماء وأتركه يغلي، بعد ما يغلي الماء أضف ملعقة من الشاي لكل كوب أو حسب الذوق، إذا كنت تحبي الشاي الأسود خليه يغلي مع الماء لمدة من إثنان لثلاث دقائق. <hesitation> إذا تحبي السكر حطي الكمية اللي تناسبك وحركها وصبه في الكوب بإستخدام مصفاة عشان تتخلص من الأوراق.